Ny milim-pivarota zany da manamora ny fividiana enta amin'ny alalan'ny fandoavam-bola. Ny mpanjifa da manisy vola na karatsy da misafidy ny enta tiagny, da igny mily igny amin'izay manolotsy ny enta araky ny safidiny.